ବାଦ୍ଯାଯଂତ୍ର <hesitation> ସିଖ୍ଥୀ ଭୀ ନା ଗାଈବା କୋଈ ଗୀ। ବାଦ୍ଯାଯଂତ୍ର ବାରଣ ଏହା ଗୀତୋ କୋ ଅଧିକା। <hesitation> ଅକର ସୁନିଯୋ ପର ଜାଏ ବାଦ୍ଯାଯଂତ୍ର <hesitation> ବାଦ୍ଯା। ବାଦ୍ଯା କୋ ଅଧିକା ପସଂଦ କରନତୀ ସଂଗ ଅପେଖ୍ଯା ତେନୋ ବାଦ୍ଯାଯଂତ୍ର। ବହଲା ଲାଗୀ ସଂଗ ଅପେଖ୍ଯା ବାଦ୍ଯା <noise> ଦୂଈ ତା। କମ୍ବିନେଶନ ନହୀଲେ ବହଲା ଲାଗୀ ଯେ ନା ହୈ।